بصراحة كنت رايحة اختار قوة الشفاء. لاني لو كنت قادرة على شفاء الناس من الأمراض والأصابات راح أقدر أغير حياة كثيرين وأخفف معاناتهم. الصحة هي أساس الحياة. إذا كنت أقدر أساعد في علاج الناس أو أمنعهم من الألم. راح يكون عندي القدرة على مساعدة المجتمع بشكل كبير مرة خصوصا في الأماكن اللي ما فيها رعاية طبية كافية أو اطباء كثيرين.